Ngone na fael se na tabeat ge, ngone fo diahi ena dadi, a sorai gena ge ngone masirete so fato ena, dadi ngone fato laha-laha ua ge, ngone na fael se tabeat ge gategena ma, sado ngone sone alamoi